Ny lahatsy e da raha tsy avy amin'ny olombelo. Noho i tsy avy amin'ny olombelo io da tsy afaky fehezintsika io raha io fa zanahary avao no mandahatsy gne fiaignatsika, antsika afaky misafidy ny lala tiantsika handehana sy ny fanapaha-kevitsy raisintsika, fa raha ny lahatsy kosa igny da tsy antsika fa an'i zanahary.